Ia, koa fa an̈ano antody atao ômelety zen̈y, alain̈a akendriky antody iny, atao an̈aty baoly, kapokapoen̈a tsara, aviô aminjay asian̈a sira. Mety asian̈a dong'olo hely, atao an̈aty asian̈a menakà aminjay zen̈y poelòn iny atao ao aminjay atody.